Kalo atariwa manuk sa ni ngasana yakub'a, yakupila kalo tafareke uan sa uan roti uan tolu, tafituruk'i sinabira ira na sabidadi <hesitation> tasa bi taku tani yakup bela atau yakup kuma ta witir kau na jawab walu kuma ta witir laku atau misalnya tama toran le <hesitation> bilangan nai tei tafot tafakawai nin habar leta talub <hesitation> ta bilangan tei <hesitation> mena mata witil fanda nasila oh nugu fanga ranagi ma nugu fanga rama'i kalo misalnya nasabi dadi loka ira tura misalnya kaya mancia sida daratan bani nini ruma ra ira le kan dawali salam nawalini salam walu te mancia daratan tei dia salam salam mi kita tagi sebelum ma ra nakub nai si nuguk ni mancia siata ta ruma tei jadi yakupe ra kalo misalnya <hesitation> ta faren ta faraik uan sa uan roti uan ra <hesitation> ii nasabi nasabi te kite jadi, <hesitation> tura man la, tatingan ni tataruya <hesitation> ta <hesitation> tempat <hesitation> fitana ka, biasa fakawai kita nai mancia <hesitation> mancia sid fagafas jadi kita nai <hesitation> bodapura taronga mancia si <hesitation> daratan na fagafas te ira lekan biasa natiu, natiu na likat kita lei dapur baru nakuk nai kita.